سکافولډینګ یا د دیوال قالب دا هدف لري چې: کاریګرو ته د ودانۍ په لوړ ځایونو کې د کار کولو لپاره ملاتړ او خوندي ځای برابر کړي. د ودانۍ جوړېدو پر مهال موقتي جوړښت وي. د کانکریټ اچولو، رنګولو، یا ترمیم پر وخت کار واخیستل شي. یعنې، سکافولډینګ د ودانۍ جوړولو یا ترمیم لپاره کارګر ته خوندی او اسانه لاسرسی برابروي.